Bueno la pahqanik ke naak ab'anam cha wehchin han re' la numero verda entonce la peet re' miij junaj ki'em oxib' kiajam jo'oob' waqiib' waqchaquuub' b'elejeeb' y lajeeb'